димаштың арманы анасының көз жасын тыю
тәңіріңнен мен едім ғой сұраған сондықтан жыламаң жыламаң
ол жеті жылдан бері қояншықпен күресіп келеді
ол серейіп көз алдымызда құлаватса өздігінен тамақ іше алмайатса ол ақылы болса да қаражат жинап баламызды емдетейік деген ой ғой біздікі
сап сау баланың он үш жасында бірден талмасы ұстаған
оның яқ қолы тырысады да жағы қарысып ауызы көпіршіп сосын ойлап отырамын сол ана тілін тістеп алмасын деп
ол өздігінен жұріп тұра алмайды үлкен дәретке баруы өте қиын
аурудың асқынып бара жатқаны маған түсініксіз
ата анасы арқалап алып ақ халаттылардың алдынан шықпайды
әр адамға әр ауруға индивидуальный болады
дәрі универсальный ондай жоқ
шексіз шетсіз ғаламда алуан түрлі адам бар
әркімнің түр түсі де тағдыры да таңдауы да әртүрлі
бәрімізге ортақ бір ақ нәрсе сен де мен де пенде
ассалаумағалейкум ардақты әлеумет бірінші арнада пендеміз ғой ток шоуы
қызылорда облысы шалқия кентінің тұрғыны димаштың жасы он тоғызда
оның жалғыз ғана арманы бар анасы жыламаса дейді
анасын жылатпау үшін барлық қиындықтарға шыдауға ауыр дертпен күресуге жай ғана күлімдеуге тырысып жүр экранға назар аударыңыздар
димаштың арманы аттасы секілді әлемді аузына қарату емес ол ең болмаса өздігімнен жүріп тұрсам дейді
ата анасына салмақ салмай өздігінен дәрет сындырғысы келеді
себебі он тоғыз жасар жігіттің жанына астын анасының тазалап отырғаны қатты батады
дінмұхаммед жеті жылдан бері ұстама ауруымен алысып келе жатыр
учетка тіркедік екі мың он екінші жылдан бастап сол тіркеген жылдан бастап алматыға ы алматыға сосын жаңағы қызылордаға омскға барлық жерге мен баламды апарып тексертіватырмын
барлық жердің қойып жатқан диагнозы эпилепсия
ал енді осы екі үш жылдың көлемі болды қазір мынау аяқ қолының дірілдеуі қоса пайда болған
ол неден болыватқанын өзіміз де түсініватқан жоқпыз ы дәрігерлер де ашып айта алмай отыр эпилепсия дейді болды
аптасына үш төрт рет судорога болады тоқтаусыз болады сосын аяқ қолы қоса дірілдейді
ол өздігінен тамақ ішіп су іше алмайды көмекке зәру былайша айтқанда
ы ұят та болса айтайық әжетханаға бара алмайды үлкен дәретке біз өзіміз алып барамыз
ал біз жұмыста жүргенде ы он оқитын қызым бар қызым қарайды көбінесе
ойнап күліп жүрген он үш жасар баланың бір күнде денесі құрысып қайта қайта талмасы ұстап қала берген
содан бері әке шешесі тыным көрген жоқ
димашты апармаған жері қаратпаған дәрігері қалмады
ең құрығанда емі бар ма соны айтсыншы керек болса жүрегімді жұлып берейін деп егіледі кейде ана байғұс
ана сен бақыттысың жылама жай түсіп жатқанда да құламадың тәңіріңнің сұрағаны сондықтан да
сондықтан жыламағың жыламағың бармын ғой тірімін ғой қасыңдамын
өлмеймін мен өзіңдей асылданмын таусылып өз өзіңнен шашылмағын байырғы берекеңді қашырмағын
қасында тек тірі болу бар болу азаматқа аздық етеді әрине
бірақ аурудың асқынғаны сонша димаш өздігінен жүріп тұра алмайтын халге жетті
ата ананың арқасына ауыр жүк болмау үшін әрі жата бергенді намыс көріп ол өз күшімен әжетханаға да бармақ болды
жарты жолда құлап белі мен аяғын сындырып шешесінің көз жасын одан бетер көл етті
балалар невропатологінде диспансерлік есепте тұрған екен
әрдайым көрініп ем алып сөйтіп ы жаңағы балалар невропатологында жаңағы бақылауында болып өскен бала
енді сол екі мың он екінші жылдан бастап есептесе жеті жылдай болып қалыпты жеті жыл көлемінде мына жалпы құрысу ұстамалары ы бар
енді жылдан жылға жиілеп келе жатыр
ы бізде ы бұл кісі енді екі мың он бес а он беске толғаннан бастап енді екі мың он төрт он бесінші жылдан бастап жиі жатады екен
жылына кемінде үш рет жатады үш рет сосын арасында кетеді судорогымен сосын ана несін жиі келеді
бірісінде жаңағы тоқтамай қалса жатқызамыз ал енді жаңағы судорогасын тоқтатып ы салсақ қайтарамыз
осы отбасының оқиғасын қоғамға жеткізіп қаражат жинап жүрген еріктілер бар
операцияға керекті сома күні кеше жиналды деген де ақпарат келді алыстан
бірақ димаштың анасы ол ақшамен не істерін қайда жұмсарын қандай ем жасау керектігін де білмейді себебі қояншық дертінің дауасы бар ма жоқ па одан бейхабар
бұл да бір маған берілген сынақ шығар
жаңағы ойланып қиналсам сол үшін бірінші әуелі алла содан соң әкем мен анама сосын туысқандарыма рахмет
димаш студиямызға қош келдің
жылама бауырым әрине қиын екенін білеміз
бірнеше сұрақ қояйын саған жағдайың қалай қазір
қазіргі жағдайым көріп отырғандарыңыздай бүгін кеше реланиум уколын салдырды содан соң екі күнге үш күнге дейін өзім жүріп тұра аламын
дәрінің күшімен уколдың күшімен
енді қаншама шақырымды артқа тастап бүгін міне нұр сұлтанға келіп отырсың бұның өзі сен үшін үлкен жеңіс
иә айтып отырғаныңыз дұрыс
неге дейсің ғой себебі елордадағы барлық дәрігерлер мамандар сені қараймыз қажет болса тегін емдейміз көмектесеміз деп бізге жауап берді
жолда қиналған жоқсың ба
жолда өте әкем мен анама өте қиын болды бес алты рет судорога ұстап
пойызбен келдің ғой иә иә ммм
екі күндік жолды енді бір күнге болса да қысқартайық деп жедел пойызға билет алдырғанбыз бірақ ы оның өзі ұзақтау болған сияқты иә
бес алты рет талмасы ұстап қалды ма ұстамасы ұстап қалды ма
ұстағанда мәселе денең құрысып қала ма
иә тырысып ол одан бұрын ол жаңағы пойызда маған өте қиын болды әжетханаға шыға алмай ммм
димаш ыыы нұр сұлтанға кетемін деп дайындалып жатқан кезде ауылда ы достарың таныстарың келді ме үйге
келді бірақ менің достарыма қазіргі таңда рахметім өте көп
жаңағы оқуда жүріп көп звондап тұрады одан соң жағдайымды сұрап жақсы жағдайың жақсы ма дейді
достарың көп пе көп сыныптастарың бұрынғы иә иә
басқа қалаларда оқуда жүргендері бар иә қазір барлығы
жазғы демалысқа келген кезде міндетті түрде саған кіріп шығатын шығар үйіңе
барлығы келіп гитара тартып ән айтып иә иә көңілімді аулап барлығы келеді
не туралы айтасыңдар достарыңмен қандай әңгіме айтасыңдар көбіне
көбінесе жағдайың менің достарым осы менің осы неге шығаратынымды мен инстаграмға білмедім мен шынымды айтсам ммм
сонымен маған неге айтпадың деп маған достарым звондап айтты әрқайсысы елу мың теңгеден счетыма салғанын білмедім мен
кейіннен анамның счетын көрсем осы жағдайда сөйтсем жақсы ммм
енді димаш сендей азаматтың досы аз болу мүмкін емес арманыңды айтшы өмірдегі
менің арманым дәл осындай қиналып жүрген балаларға көмектесу
жаңағы бірінші скорыйда жұмыс істегім келеді жаңағындай уколды салдырып бірінші одан соң
оның себебі де түсінікті ғой бірақ байқаған боларсыздар ең бірінші арманы ы өзім сауығып кету емес өзім секілді адамдарға көмектесу дейді
қандай мамандықты игерсем дейсің
қандай мамандық болғанда мен жаңағы дәрігер болу ма бірінші арманың
дәрігер болу болғанда сол дәрігер мамандығын игерсем осыдан жазылсам деген бірінші арманым осы ауруды жеңіп қалай да шықсам деген ой ммм
енді жаңа айттым ғой астанаға ы жетуіңнің өзі келуіңнің өзі бір үлкен жеңіс деп
біз енді ыыы әлеуметтік желі арқылы сені көрсек қазір біздің телеарна арқылы бүкіл халық көріп отыр
ы ел болып жұрт болып м ғалымдар бар дәрігерлер мамандар болып сол сенің арманыңның орындалуына аз да болса үлесімізді қоссақ біз сол үшін бақыттымыз
көлік жүргізгің келе ме
қазіргі таңда оған жақын ұста жағдайым келмейді ғой бірақ қолым дірілдеп
болашақта айдағың келе ме
ағаларым үйретсе мхм жүргізгім келеді
бәрекелді барлық арманыңның кезек кезегімен орындалуына тілектеспін және бәріміз құдай қаласа соған куәгер болайық рахмет
жеті жылдан бері димаштың тілеуін тілеп бір ғажаптың боларынан үміт үзбей жүрген ата ана асыл ұлын алып мыңдаған шақырым жолды артқа тастап нұр сұлтанға келді
арыстан аға сәуле апай студиямызға қош келдіңіздер қош көрдік
қалай жеттіңіздер аға
жақсы жақсы шамалы қиналдық енді жолда
қиналғанда ы байқайсыздар ма димаш өзінің ауырғанын ы құрысып қалғанын емес ы ата анама қиын болды ы ата анам қиналды деп айтты
ата анама салмақ салдым деп өзін кінәлап отыр
айтыңызшы сәуле апай нақты қандай қиындық болды пойыз тар болды ма әлде
жататын орны аздап тар болды шынында да өйткені екі адам айналып жүре алмайды екен
жылдам келуін келді бірақ та екі адам айналып жүре алмайды
әжетханаға шығара алмай қиналдық кеше
төрт рет бес рет судорогасы кәдімгідей ұстады өйткені проводниктердің бәрі жүгіріп келіп бізге көмек берді
анау аяқ қолы дірілдеватқан кезде бұнда жалғыз судорога ғана емес аяқ қолы қоса дірілдейді
ол кезде аяқ қолы дірілдегенде бұл не то что туалетке бару мынау судың өзін іше алмайды
жаңағы өздеріңіз видеода көріп отырғандай біз өзіміз бокалмен алдына алып алып береміз
түтікшемен бересіздер ме ішеді
ал әжетханаға да ұят та болса айтайық өзіміз алып барамыз ммм
енді біздің түсірілім тобы жалпы бәріміз сізді жолға шықты дегеннен уайымдап қайта қайта хабарласып отырдық қой енді
талмасы ұстап қалған кезде қалай бастыңыздар кім көмектесті
біз кеше тараздан алдын ала проводниктерге ескерттім мен осындай медициналық көмек болатынын қатты науқас
мысалы ауырып жатқан кезде медициналық көмектің бөлінетінін білемін де өзім жалпы сол бойынша алдын ала көмек сұрадым
қазір мысалы қандай станцияға тоқтаймыз болмаса қандай ол неге тоқтаймыз сол кезде бізге медициналық көмек қажет деп деп мен өзім айттым
содан таразға жеткенде бізге кәдімгі фельдшер келіп өзімде уколы бар тұғын реланиум соңғы ампуласын салдырып солай бастық бірақ оның өзі көмектесе қоймады түсінікті
аға ең алғаш ыыы денесі құрысып бастаған кезі есіңізде ме
ол кезде мен ол кезде мен ауылда жүргенмін жаңағы әкемнің ағасының қолында өстім
жазғы каникулда сол жаққа баратын ауылға баратын көбінесе
үш ай бойы сол жақта болатын бала болғаннан кейін жібереміз ғой
аға сіз айтыңызшы сол бұрын шілей ауырмайтын тұғын
шамалы келіп кетіп бара жатып жүріп бара жатып құлап қалатын тұғын
тұрғызып не болды деп шамалы су ішкізіп есін жинап
кейінгі екі үш жыл болды кәдімгідей аяқ қолы дірілдеп ашуланып болмайтын нәрсеге ашулана береді
сөйтеді де сол ұстап қалады ғой аяқ қолы тырысады да жағы қарысып ауызы көпіршіп
сосын абайлап отырамын сол ана тілін тістеп алмасын деп жағы қарысып қалмасын деп әйтеуір ммм
сәуле апай өткенге оралайықшы димаштың бала кезін еске түсірейікші
кішкентай сәби кезінде қандай да бір ерекшеліктер болды ма
бала кезінде сәби кезінде өте сүйкімді болатын
қылығы тәтті кәдімгі тіл алғыш қашан да маған көмектескісі келіп тұратын он үш жасқа дейін солай болды
оған дейін ешқандай белгі байқалмады иә
оған дейін ешқандай белгі байқалмады жүктілік кезеңі қалай өтті ол кезде де ешқандай бір ерекшелік болған жоқ иә
жоқ жоқ қалыпты болды жүктілік кезеңі
ең алғаш сол он үш жасында білдіңіздер ме
иә иә он үш жасынан басталды
айына бір рет айына бір рет болатын кейіннен уже екі рет болатын болды солай солай жыл қосылған сайын уже көбейе бастады ғой
қазір үш жылдың көлемі болды тоқтаусыз болыватыр ғой
ал эпилепсия деген диагнозды неше жасында қойды
эпилепсия деген диагнозды бізге екі мың он төрттен бе екі мың он бестен бастап қойды ғой
онда да біздің өзіміздің қызылорда облысында нақты эпилепсиямен айналысатын бұндай мамандар болмады
мен өзім районға барып ізденгім келді де ы осындай үлкендеу болса жерлер болса мысалы алматыдағы маған ыыы неврологический центр деген орталықты айтты
сол жерге апарып көріңіз сол жерде аппараттары бар ы солар анықтап береді деді маған
сол бойынша мен екі мың он жетіде баламды сол алдоңғарова деген орталыққа алып келіп сол жерде басын суточный аппаратқа түсіріп солар анықтады
эпилепсия деген диагнозды солар қойып берді бізге
қалай емделіп жатырсыздар қазір дәл қазіргі таңда
дәл қазіргі таңда ы сол алматының берген кепра деген таблеткасын ішеміз күніне екі мың доза еді қазір үш мың дозаға көбейттік
а одан кейін ы ол кісілердің номерлерін алдым мен
ы судорогамыз тоқтамай кеткен кезде қандай да бір көмек бола ма бізге дәрі көмектеспейатыр деп айтып жатқанымда
олар телефон арқылы маған айтатын реланиум деген уколды салыңыздар болмаса брюзипам
сол екеуі қатты судорога берген жағдайда тоқтатады деп өздері айтты маған
содан сол уколды біз ол да оңайлықпен келе қоймады оның да жолдары қиын екен алу
осы қазір бір жылдың көлемі болды ғой рецептін жаздырып аламыз сол арқылы сатып аламыз онда да ол аптекада көбінесе бола бермейді
иә кеше сіздер ы жолда келе жатқан кезде сол жаңағы айтқан реланиум таусылып жатыр деген соң біз астанадан іздедік
ы дәрігердің ммм нұсқаулығынсыз берілмейді екен ол біріншіден рецептсіз берілмейді
екіншіден оны алматыдан арнайы тапсырыспен екі күнде алдырады екен астанаға тапсырыспен иә ыыы
соншалықты дефицит дәрі ме сонда ол сіздер қайдан алып жатырсыздар
біз қызылорда облысынан алып жатырмыз облыстың өзінен тікелей аламыз
сол бағасы аса бір қымбат та тұрмайды просто наркотический препарат болып саналады иә да
маған солай түсіндіріп айтты наркотический препарат деп түсіндіріп айтты жақсы мына жағына өтейікші енді ммм
дәрігерлер нақты еміне қатысты не айтып жатыр алдағы уақытта қалай болады
бұл уақытқа дейін алматыға мен қатарынан қазір екі үш жыл болды алып келіп жатқаныма
олар суточный аппаратқа түсіреді он сағаттық содан маған ол диагнозын шығарып береді
одан жаңағы кепра деген дәріні берді соны уақытылы ішкізіп отырыңыз сол басуы керек дейді
ал бізде ол оны баспайды одан әрі қарай сіздер мысалы қандай да бір ем қолдана аласыздар ма бұндай аурудың неужели бұның емі жоқ деп айтамын да мен оларға
сондай сұрақ қоямын ал бірақ олар ондай нақты бір
жаңағы сіз айтқан дәрі дәрмек ол тек ы асқынған кезде басып ыыы қалыпты жағдайда ұстап тұру үшін иә уақытша ғана басады
ол емделу жолдары емес сияқты ғой
ол емделу жолдары емес
ендігі мәселе сол емделу жолдарын мысалы мен жақында ыыы ютуб желісі бойынша ыыы осы астандағы ғылыми нейрохирургиялық орталық жайлы естідім мхм
сол бойынша біраз мәліметтер серік ақшолақов мырза басқаратын орталық
сол бойынша иә мәліметтердің бәрін жинадым көрдім
м мына жігіт менің бауырым болады
осы роликті видеороликті тікелей шығарып отырған осы інілерім менің осылар арқылы ы жаңағы біз іздестердік
мен жалғыз өзім шешім шығарған жоқпын
ініме айттым осындай астанада ғылыми нейрохируругиялық орталық бар екен
сонда серік ақшолақовтың өзі м интервью беріп жатыр да сонда айтыватыр біз елу шақты ммм эпилепсиямен ауыратын адамға ота жасадық
барлығы сәтті шықты деген әңгімелер біздің кәдімгідей ойымыздан шықты
сосын мен ініммен ақылдастым осы орталыққа барсақ қалай болады екен не дейсіңдер деп едім ы ютубтан сен де іздестіріп көрші ы жазсаң шығады
содан әңгімелерінің бәрін біз ерінбей тыңдадық ол кісінің бүкіл әңгімелерін ерінбей тыңдадық
көп әңгімелерінің бәрін тыңдап біз өзіміз бір шешімді шығардық
інім айтты сіздің жалғыз өзіңіздің шамаңыз келмейді әпше
ол жаңағы шетелден ы білім алып келіватыр екен
ол қол астындағы қызметкерлері шетелде білім алып келіп жатыр деп ол кісі солай айтыватыр
одан кейін ы шетелге барудың қажеті жоқ ы осы операцияларды өзіміздің ыыы қазақстанда да мысалы мына нұр сұлтан қаласында да жасап жатыр деп айтыватыр
сол мәселе бойынша біз ізденіп мен енді ол үйде қарап отыра алмаймын шынымды айтсам
бұл серейіп көз алдымызда құлаватса өздігінен тамақ іше алмай ол ақылы болса да біз әйтеуір ыыы қаражат жинап баламызды емдетейік деген ой ғой біздікі
иә сол орталыққа біз ы ресми хат жолдадық және жауап та алдық
бүгін біздің студиямызға келіп өкінішке қарай бағдарламамызға қатыса алмайтынын айтты серік ақшолақов мырза
бірақ біздің арна ұжымымен бірге ғылыми орталыққа димашты алып келсеңіздер қабылдаймыз деп уәде берді
орындаушы дәрігер талғат тұрарұлы
сол себепті ол жағын уайымдамасаңыз болады бәріміз бірге барамыз рахмет сол орталыққа
енді димаштың ата анасының ы біздің арнамызға айтқан ыыы тағы бір өтініші бар еді
эпилептолог дәрігермен кездестірсеңіздер деп еді
бүгін студияға арнайы неврология және эпилепсия орталығының меңгерушісі медицина ғылымдарының докторы алтынай мұқашқызын шақырттық қош келдіңіз
әуелі мынаны айтыңызшы ы эпилепсия ауруы неден пайда болады қалай пайда болады сол туралы қысқаша айтып беріңізші
енді эпилепсия дегеніңіз бұл мидың созылмалы ауруы созылмалы
ы себептері бірнешеу болады
біріншіден бұл ы генетикалық деп саналады жетпіс пайыздай
одан қалды мынау бала ананың құрсағында болғанда гипоксия болса немене былай травма болса туған кезде і не болмаса бала шала туса
не болмаса мынау ы бала құрсақта болғанда ы миы дұрыс қалыптаспаса ы сондай ы ауруға шалдығуға мүмкін
ы одан қалды мынау бала туғаннан кейін ы ми жарақат болса қатты ыыы ісік болса баста
ы тағы да мынау нейроинфекция дейміз энцефалит менингит сондай ауруларға шалдықса сондай ы соңынан ы эпилепсияға ы алып соғуға мүмкін
сондай себептер бар бірнеше
кейбір кезде бұл эпилепсияның біз тіпті і себебін де білмейміз
бірақ ы мынау талма болып жатқанын көріп ы обследованиесін өткізіп ы емін шарасын қолдана бастаймыз
жаңа ы себептерінің бірінде ы генетикалық деп айтып қалдыңыз яғни бұл дерт тұқым қуалауы да мүмкін бе
тұқым қуалауы да мүмкін мхм
көп пайыз ы солай ы мынау литературада солай жазады ы тұқым қуалау мүмкін деп мхм
аға ы неше бала шағаңыз бар құдай көп көрмесін
алланың берген бес баласы бар ғой
басқа ы басқа балаларыңыздың ы димаштың бауырларының денсаулығында
жалпы тұқымда бұндай нәрсе болған ба бар ма
ондай жоқ ешқандай мхм
алтынай мұқашқызы қараңызшы
бүгінгі біздің кейіпкеріміздің жағдайында ы он үш жасқа дейін ыыы қарапайым кәдімгі бала болған жүгіріп ойнап жүрген
ыыы ұстамасы бірден ұстаған ол неден болуы мүмкін
енді қазір міне бірден айту қиын ыыы өйткені зерттеп қарау керек
жаңа мынау осы бағдарламаның алдында анасымен сөйлесіп ы сұхбат алғанмын
ы өйткені мынау ы басталуы ы мен айттым ғой ы энцефалит па ы тағы да басқа себептер болуға мүмкін
бірақ анасы айтып отыр ештеңемен ауырған жоқ деп
ы былай ы несін видеоларын көрсетті приступтың ағымын айтты бұл эпилепсияға тәрізді талмалар
бірақ қазіргі мынау ы дірілдерін маған онша түсініксіз
өйткені ы мен айтып отырмын анасына мүмкін тек қана эпилепсия емес тағы қосымша басқа ауру бар ма деп
ыыы екі ауру бірге ы келе жатыр ма деп ойлап жатырмын
мәселен мәселен тағы қандай ауру болуы мүмкін
ы енді оны айтуға қиын эпилепсия бары екені ол анық
ыыы анау мынау дірілі сосын қазіргі күнде бала тез мынау өзінің ыыы несін ыыы жоғалтып жатыр да ы жүру қабілеті тамақ ішу қабілеті бәрі төмендеп жатыр
бұл ы эпилепсияның ы қандай түрі екенін мен ыыы бірден айтуыма қиын болып отыр
өйткені ы эпилепсияның ауыр түрлері бар
олар ы мынау бала кішкентай кезінде болатын эпилепсия эпилептическая энцофалопатия деп аталады
ол ы мынау бір жас ы туған кезде болады бір жасқа дейін сегіз айдан эпилептическая энцофалопатия дейді
сол ыыы ммм сондай ыыы эпилепсияның түрі баланың дамуын тоқтатып тастайды бала дамымай қалады
көп кезде ол осы эпилепсияны сосын ы анадай сал ауруымен де нетіп ы ойлайды сал ауруы шатастырып алады шатастырып алады
бірақ ы осы қазіргі күнде мынау жігіттің былай тез ы мынау аурудың асқынып бара жатқаны маған түсініксіз
ы эпилепсия бұндай тез асқынуға мүмкін емес енді бұл
яғни ыыы талмасының жиі жиі ұстап қалғаны сізге күдік тудырып отыр иә
талма жиі жиі ұстауға мүмкін егер дәрінің әсері болмаса
қазіргі күнде бұл балаға дәріні ыыы дәріні қолданып мүмкін мынау кепра көмектеспей жатыр қосымша дәрі қарау керек
біріншіден бұл баланың ы әрі қарай зерттеп ы себебін ы анықтауымыз керек
ыыы мен жаңа анасына да айтып кеттім ыыы мрт жасапты мидың бірақ қазіргі күнде мрт үш тесла эпилептологический режим дейді
сондай мрт ға басын салып қарау керек
ыыы өйткені мынау алдындағы істеген мрт ларының ы нелері төмендеу ыыы ыыы разрешающие способностиіміз төмендеу сондықтан ыыы
кішкене мынадай ы ақау болса оны көрмеуіміз де
әлгі сіз айтқан керекті аппарат қай жерде бар
өзіміздің қазақстанда бар ы осы мынау сіздің орталығыңызда бар ма
жоқ бұл ы республиканский диагностический центрде бар өте жақсы аппарат
одан қалды мынау ы управ делами президента сол больницада бар
тіпті сол больницада қазір де мынау ы нейрохирургия орталығында айналысыватыр ғой ы эпилепсиямен мынау управ делами президента да
ы қазіргі күнде сондай аурумен айналысып ы операция да жасап жатқан
ал жаңағы біз айтқан серік ақшолақов мырза басқаратын нейрохирургия ғылыми ұлттық ғылыми орталығында бар ма
ол ондай аппарат жоқ ы ол кісілерде үш тесла аппарат жоқ білемін
қазір алмаса білмеймін енді алдында болмаған
мынау управ делами и республиканский диагностический центрде осы үш тесла дейді ы мрт ы нейрохирургия ы центрде бар бірақ олардың разрешающий способності үш тесла емес білемін
жақсы қазіргі күнде алмаса білмедім өзімізге түртіп алайық
бастысы астанада бар екен бар бар екі жерде бар мхм
енді мынаны айтыңызшы толықтай айығып кету үшін қанша уақыт керек және толықтай айығып кетуге бола ма
ы біріншіден мен жаңа айтып кеттім қазақстанда оған қандай мүмкіндіктер бар
ыыы себеп себебін біз білуіміз керек
ыыы қазіргі күнде ы біздің мемлекетте м көп дәрілер бар бұны емдейтін эпилепсияны емделетін көп жолдары бар
ы біріншіден жаңа айтып кеткен мынау реланиум сидуксин деп айтыватсыздар ол дәрі ондай дефицит дәрі емес
ол дәрі қымбат дәрі емес ол дәрілер мынау өзіміздің нұр сұлтанда да бар
оны алматыдан тағы басқа жерден әкеліп қажеті жоқ
біз астанадан тоғыз жүз он тоғыз тоғыз жүз он тоғыз нөмері бойынша іздеген кезімізде екі күннен кейін алматыдан жоқ жоқ ол дұрыс емес
ол дұрыс емес ы егер бұл мынау рецепт болса ы аптекалар береді бірақ ол арнайы рецепт болуы керек
жай рецептпен бермейді ол дәріні лечащий дәрігері беруі керек иә
лечащий дәрігері беруі керек иә невропотолог лечащий врачы беру керек
ал ертең мысалы біз сіздерге тексертіп жатсақ сіздер бере аласыздар ма
біз де бере аламыз оны арнайы арнайы біз рецепт жазып мынау ы онда і мөр болу керек бес мөр болу керек иә бесеу болу керек
бұл рецепттер специального назначения дейді спец назначения дейді арнайы
қазіргі күнде міне мына сол дәрілер ы тегін беріліп жатыр бұндай балаларға мемлекетіміз тегін береді
ыыы біз ол уколды тегін ала алмаймыз
жоқ укол емес енді мынау ы нені ы кепра дейсіз ы тағы мынау ы депокин деген дәрі ішіпсіз
сөзіңізді бөлейін кепраны ше бізге районға вообще бөлінбейді вообще бөлінбейді
мен қазір мысалы ше аптекадан айына екі үш пачкасын сатып аламын әр пачкасының өзі он бір мыңнан тұрады
кепра енді қараңыз ол вообще бөлінбейді эпикс деген дәрі ғана бөлінеді ол эпикстың бәлкім бөлінеді бірақ жетпейтін шығар
жоқ міне ы сіз айтып отырсыз қараңыз эпикс бұның ы эпикс па кепра ма бұл құрамы левотерацетам деген дәрі болады
екеуі бір дәрі тек қана шығаратын мемлекет басқа сондықтан кепраның орнынан эпикс қолдану болады мхм болады көрдіңіз бе
жаңағы дәрінің ыыы жетіспеушілігіне байланысты да біз өзімізге түртіп алдық
қызылорда облыстық денсаулық сақтау басқармасынан бұл мәселенің мән жайын сұрап білеміз

иә дұрыс сол себепті эпикс бөлінген жағдайда мен алып жатырмын эпиксты ал кепра бізге вообще бөлінбейді
бастысы тегін бере ме жаңағы эпиксты береді тегін береді жақсы
өйткені мынау эпикс деген енді ол ы құрамы бір болғаннан кейін мынау ол дәрілер мынау біздің қазақстанда тіркелген негізі и тегін беріледі
міне өзі мына кісі айтып отыр ғой
бірақ оның міндетті түрі кепра алуға необязательно мынау эпикс болса да жарайды өйткені құрамы бір түсінікті
енді ы мынаны айтыңызшы ммм шетелдік тәжірибе мен біздің қазақстандық дәрігерлердің ы тәжірибесінде қандай да бір қазір айырмашылық бар ма осы эпилепсияға қатысты
біздің ы отандық дәрігерлердің мүмкіндіктері мен ыыы медицинасы мақтаулы шетелдің дәрігерлерінің мүмкіндіктерін салыстырып көріңізші
енді екеуін салыстырсақ қазіргі біздің ы дәрігерлер біздің центрлер өте қатты дамып жатыр ыыы дамып жатыр
мынау алсақ мынау нейрохирургия центрі управ делами қазір анау шетелде қандай диагностика бар қандай ем бар сол
сол центрлерде сол бәрі қолданады қазіргі күнде
ол ы біз ең бірінші бұндай ыыы науқастарды ы дәрімен емдейміз
ыыы дәріге болмаған күнде біз ыыы анадай ы стимуляция блуждающего нерва дейді ол мынау нейрохирургия центрінде қолданады
одан қалды мынау ы операция дейді ол управ делами президента қазір жасап жатыр олардың диагностикалары да қатты мықты
шетелде қандай диагностика бар сол центрлерде мынау управ деламида сондай диагностикалар мықты бар соны мен айта
естіп отырсыздар ғой демек ыыы шетелге барудың ыыы қажеті жоқ
соны біз өзіміз солай шешкенбіз негізі шетелге барудың қажеті жоқ екен ғой біздің өзіміздің өзіміздің нұр сұлтанда бар екен ғой демек емдейтін жерлер бар екен ғой деп
сондай ізденіспен келіп отырмыз астанаға
сондықтан мынау біздің қазір дәрігерлер де сол центрлердің дәрігерлері де шетелде оқиды
одан қалды шетелде дәрігерлерді осында шақырып бірге емдеп бірге қарайды
сондай қазір нелер ол жағы түсінікті
жаңа енді айтып отырсыз ғой нақты диагноз ы қою мүмкін емес бір қарап ол үшін ы зерттеу жүргізу керек
десе де қазір енді ыыы өзін көріп отырсыз сөйлеген сөзін естіп отырсыз азды көпті анықтамаларымен таныстыңыз қағаздарымен ммм қандай кеңес берер едіңіз
енді ендігі қадам қандай болуы керек
ы бұл енді қазір ыыы эпилепсия деген ы диагноз бұл балада бар
бірақ мынау дірілі неге әрі қарай мынау ы несі қабілеті төмендеп барады соны білуіміз керек
ыыы өйткені мынау тек қана эпилепсия ы болса былай ы бала шегеріп қалмауы керек
ыыы шегереді егер приступы көмек болмаса дәріден ы мүмкін ми қабілеті төмендеп сөйтіп сол сол болуға мүмкін соған әкеліп соғуға мүмкін
енді әрі қарай бұл балаға не істеу керек
бұл балаға мен ойлап отырмын жаңа анасымен де сөйлестім бұл баланы сондай ыыы орталықтарға жатқызып тексеріп әрі қарай терең тексеру керек
ыыы сосын мынау ы дәрігерлерін дәрілерін ыыы тағайындау керек
бір дәрі емес екі дәрі ме сондай нету керек
егер бір дәрі екі дәрі берген күнде ы баланың мынау ы талмасы тоқтамаса мүмкін әрі қарай стимуляция жасай ма басқа операция жасай ма
оны бәрін ыыы сол орталықтарға жатқанда ы дәрігерлер айтуға ыыы мүмкін айтады түсінікті
енді біз ы димашқа қалай көмектесу керек деген сұрақты тек қана астанамен шектелмей бүкіл қазақстаннан түрлі мүмкіндік іздедік
енді ыыы ммм алдағы уақытта белгісіз ғой бәлкім бірнеше рет келу керек бола ма астанаға
сол себепті нұр сұлтанға қарағанда алматы жақынырақ қой деп алматылық мамандармен де ыыы ақылдастық бұл мәселе бойынша
ы енді эпилепсия өте күрделі аурулардың бірі болғандықтан оны медицинасының бір ғана саласы ы емдей алмайтынын білеміз
эпилептологпен қатар невролог дәрігердің де болуы қажет екен сол себепті алматылық маман қайырғали исмағұлұлымен тікелей байланысқа шықсақ деп отырмыз
қайырғали аға ассалаумағалейкум ассалаумағалейкум
астанадан ы пендеміз ғой ток шоуынан хабарласып тұрмын есімім ғалым
ы сізге қалай дауыс жақсы естіліп тұр ма
иә жақсы естіліп тұр мхм
студиямызға ыыы димаш есімді азамат қонаққа келіп отыр
ыыы сәл бұрынырақ сізге ыыы ол жігіттің диагноздарын жіберген болатынбыз сіз танысып алдыңыз
ыыы не айтасыз
а иә бұл ы эпилепсия деген ыыы өте ы қиын аурулары болып тұрғанымен де ол қазіргі заманда сексен пайыздың ішінде ыыы полностью емделуге болады
а особенно балалардың ішінде және ы жас ересек адамдардың ішінде ыыы полностью сексен проценттің ішінде ы емделіп шығуға болады
ыыы тек қана жиырма проценттің ішінде лекарственно резистентная форма дейміз когда ы дәрілер ы эпилепсияға қарсы дәрілер көмектеспейді
вот сол жағдай бойынша ыыы бұл ы жаңағы айтып отырған азаматымызды ы ең бірінші маңызды ыыы
эпилепсияға қарсы дәрілермен емдеп
ы сол ол дәрілерді мына ыыы әр адамға әр ауруға ыыы дозасы ы индивидуальная доза болады
ыыы то есть универсальный дәрі универсальная доза ондай жоқ мхм
алматы қаласының жалпы сіздердің орталықтарыңыздың мүмкіндіктерін айтсаңыздар осы ы науқаспен күрес жолында
иә алматыда ы эпилепсияға қарсы орталықтар көп
мысалы ы савинов дегеннің орталығы бар потом лейла дәрібаеваның ыыы эпилептология неврология деген орталығы бар
ыыы және жалпы ы қалқаман ы жетінші больницада неврологиялық бөлімдер бар сонда неврологтар эпилепсиямен қарсы ы жүргізеді
біз ы біз алматыда ыыы возможностьтар көп
ы егер де дәрі көмектеспей жатса ыыы лекарственно резистентная болып ы түгел ы қазақстандағы барлық дәрілер көмектеспей бара жатса
ы оны біз ы нуқасты ы хирургия эпилепсия деген рекомендация беріп жіберміз
ота жасауға яғни иә иә
ол да біздің қазақстанда қазір енді ііі кіргізілейін деватыр то есть внедряется ол
ы чингиз шашкин деген ы нейрохирург бар
жақын арада осы ы ресейден франциядан ы мамандарды алып келіп і мастер класс өткізейін деп жатыр то есть в планах
сондай пландар бар қазір осы алматыда ы будем внедрять нейрохирургию эпилепсии
сол кездесуге сол кездесуге димаш түсе алады ма бара алады ма
ондай мүмкіндік бар ма алдын ала жазылуға
алдын ала жазылуға болады иә
ы алдын ала ы келіп сол как раз таки ы ресейден мамандар келейін деп жатыр сол ы эпилептолог мамандар
оған в принципе ыыы списокқа қосуға болады димашты
жаңа енді операция жайлы айтып қалдыңыз ғой
ыыы егер дәрілерден ыыы көмек болмай жатса онда міндетті түрде пышаққа түсіру керек пе сонда
иә оның алдында бірақ дүниежүзі бойынша эпилепсияға қарсы лигада ыыы бірнеше ыыы нейрохургическая операцияға алу үшін
ең бірінші ы бүкіл дәрілер ыыы көмектеспеу керек осы лекарственно резистентная форма болуы керек
екіншіден ыыы кето диета деген ыыы бар специальная такая диета кето диета дейді
о ол да ол енді ең ауыр түрі диетаның ыыы ол да көмектеспей бара жатса үшіншісінде нейрохирургияға алады
енді нақты ы өз атыңыздан өзіңіздің ы орталықтың атынан нақты қандай көмек ұсына аласыз соны айтасаңыз
ы егер де егер димаш алматыға барып жатса
иә алматыға келіп жатса ыыы ең біріншісінде ыыы міндетті түрде ы электроэнцефалография өткізу керек

оны біз салыстыру керекпіз бұрынғысы мен қазіргісін салыстыру керекпіз қалай болып жатқанын ол бірінші
екіншіден қанындағы ы дәріні байқау керекпіз то есть ы концентрация препарата в крови
ол біздің алматыда жасалады
біз почти барлық ы эпилепсияға қарсы дәрілерді біз қанда ы қарауымызға болады
үшіншісінде міндетті түрде оны ыыы мрт басын мрт ға өту керек
мынандай специальная программа болады эпидпрограмма деген оны біздің алматыда бар ол оны жүргізе алады
біз сол сол ы обследованияларды өтіп әрі қарай хирургияда алуға керек пе алу керек пе емес пе екен шешімді содан кейін шығарасыздар иә
аха жақсы қайырғали исмағұлұлы менің сізге басқа қоятын сұрағым жоқ
уақытыңызды бөлгеніңіз үшін көп көп рахмет сізге
алдағы уақытта егер димаш ата анасымен бірге алматыға барып жатса міндетті түрде ыыы өзіңізбен ыыы байланысқа шығамыз
рахмет сау болыңыз
сау болыңыз рахмет
жаңа айтып өткенімдей ыыы бұл аурудың күрделі түрі болғандықтан ы бір ғана дәрігер емес бір мезгілде бірнеше маман атсалысу керек ммм
және де ммм арнайы психологтар айналысады екен ммм
назгүл қайыргелдіқызы студиямызға қош келдіңіз
ммм осы диагнозбен ыыы ауыратын аурулармен жұмыс жасайды екенсіз иә
ы айтып өтсеңіз не себепті қарапайым психолог ы жұмыс істей алмайды ыыы бұндай науқастармен і ерекшелігі қандай және жалпы қандай тәсілдерді қолданасыз
ыыы на самом деле ы проходит индивидуальная ы психологическая помощь пациенту а так же ыыы помощь ы ыыы родителям
бұл жерде науқасқа да ата анасына да психологиялық көмек аса қажет
яғни отбасылық психотерапия керек деген дұрыс шығар
бүгінгі таңда диагностикалық құрылғыларымен тәсілдердің дамуына және дәрі дәрмектердің толық зерттелуіне байланысты науқастарда интеллект пен жадының нашарлауы сирек байқалады
егер адамнан ондай байқалып жатса арнайы педагогтар жұмыс істеуі керек
ал егер қалыпты жағдай болса психологтардың араласуы қажет
себебі дертті дұрыс анықтамау немесе дұрыс бағаламау дұрыс ем жасамауға алып келеді
димаштың достарының көп екенін естіп қуанып отырмын
өйткені бұл жағдайда ең бастысы қолдау көрсету ата анасының проблеманы дұрыс түсінуі
көп ата ана науқас баласын ерекше қамқорлыққа алуға тырысады бұның арты жақсылыққа әкелмейді
и ы родители многие родители таких деток ы стараются гиперопекать
это тоже не ведет ни к чему хорошему
ы в дальнейшем ребенок может себя ощущать ы скажем так оқшаулықты бір неполноценным комплексы
болашақта бала тым ұялшақ болып ортада қысылып қалуы мүмкін
талап қоймау немесе өзге балаларға қарағанда көбірек еркелету де баланың дамуын тежеп тастайды
тым талапшыл болу да стресске әкеліп ауруын асқындырып жібереді
соответственно нагрузка и ы увеличивает его ы заболевания скажем так
демек ы өзге баларларға қараған секілді кәдімгі қарапайым баламен ы сөйлескен секілді сондай иә
да самое главное если семья м воспринимает ребенка как обычного нормального ребенка но яғни отбасы ондай балаға ешқандай ерекшелігі жоқ
қоғамның қарапайым мүшесі ретінде қарау керек те денсаулығына келгенде көбірек мән беру керек
біз қазір жаңа әдістерді тәжірибеге енгізіп жатырмыз
ол арқылы баланы бірінші күйзелістен шығарамыз қорқыныштан арылтамыз орындалмай қалған арман тілектерін ойынан шығарамыз
ақталмаған үміт сияқты нәрселерді мүлдем ұмыттырып өмірдің өзге құндылықтары мен кереметтеріне көңіл аудартамыз
и помогаем в поиске новых ориентиров и ыыы ценностей мхм
ал енді бүгінгі қонағымызға қандай кеңес айтар едіңіз
сіздің тарапыңыздан қандай жұмыс атқарылуы керек
здесь конечно необходимо ммм поддержка друзей как я уже
бұл жерде жоғарыда айтқанымдай бірінші кезекте достарының көп болғаны жақсы екен
ата анасы да ерекше қолдау көрсетіп отыр
қоғамнан оқшауламайды екен керісінше өзінің ортасымен байланысына ерекше ынталы
неше түрлі әке шеше бар ғой
кейбіреулер баласының науқас екенінен ұялады ортаға шығармайды үйінде қамап ұстайды
ойларына бір стандарт енгізіп алған балам сол стандартқа сай емес деп ойлайды да оған басқаша тәрбие керек деп есептейді
м значительно отличается от качества жизни родителей ыыы обычных там
ауруын жасырған өледі деген қазақтың сөзін растап отырсыз ғой енді аха да
сіздің тарапыңыздан қандай жұмыс керек нақты
ы м работа со страхами потому что вот такие қорқыныштарын жою керек себебі талма көбіне күтпеген жерден ұстап қалады
содан бала үнемі қорқынышта жүреді үрейленіп кезекті талмасын күтіп отырады
біз өз ағзаңды тыңдауға үйретеміз яғни денеңдегі қандай да бір белгіні сезіп болайын деп жатқан құрысудың алдын алуға болады
яғни өз ағзаңды түсінуді үйретеміз
себебі кез келген адамның денесі талмасы ұстар кезде алдын ала белгі береді оны түсіне білу керек
яғни ы денесі құрысудың алдын алуға да көмектесесіздер ғой
если есть у ребенка аура мы объясняем что при этом надо делать түсінікті
жаңа енді өз сөзіңіздің басыңызда айтып қалдыңыз отбасылық психолог та жұмыс істеу керек деп
ы бүгін біздің бағдарламамызға тұрақты психологымыз серікгүл ханым келіп отыр сәлеметсіз бе
ата анасына қатысты айтыңызшы бірінші
ата анасына қатысты негізі ыыы мынандай жағдай ғой
осындай ыыы талма ауруына шалдығады деген жағдайда қараңыз сап сау бала сап сау туған
сап сау дұрыс өсіп келген алты жасқа дейінгі баланың қалыптасатын ортасы әрі қарай он екі жасқа дейінгі ең маңызды кезеңдерден бала дұрыс өткен
бірақ сіздердің көзқарастарыңыз бойынша баланың өсетін ортасында қандай сіздер атмосфераны құрдыңыздар
бұл бұл баланың айқай шуды тыңдауы өзінің жеке ы жаңағы дыбысты қабылдауына байланысты бір ішкі ы кері қабылдау конфликт дейді ғой
сондай бір өзі келіспейтін өте жүйкесіне түрткі болатын жағдай болды осындай бір үлкен стресске шалдықты
сондай нәрсеге психика шеше алмай жатқан жағдайға адамның денесі көмекке келеді
мынау ойы психикасы шеше алмай жатыр онда мен көмектесейін деп ұзақ уақыт стрессте жүрген кезде
сол кезде дененің көмектесуі ол жаңағыдай ы есінен танып талып қалуы одан кейінгі өзіне психикаға бағынбай мынаның дірілдеуі
бәрі ол іштегі конфликтті шешуге көмектесіп жатқан дененің түрі
енді қараңыздар неге мына жаңа дәрігеріміз айтты ғой алты ы алты жасқа дейінгі балаларда эпилепсия кездессе оларда осы
дамуына тежелу болады жаңағы қабілеттері төмендей береді да
ал бұл балада неге сондай жағдай ы осындай болғанын түсінбей тұрмын себебі мынандай жағдай
бұл он екіге дейін жалпы психика қалыптасты
он екіден әрі қарай он алты он жетіге дейін бала пубертаттық жастан өтеді ол не
жасөспірімдік кезеңнен жаңағы қалыптасқан психиканы тәжірибеге салады
тәжірибеге салатын жасқа келгенде бала осындай ауруға шалдықты
сондықтан ол біртіндеп тәжірибені ала алмады адамдармен қарым қатынаста достарының арасында олардың бәрімен бірдей қылып өзін көрсете алмады
сондықтан енді ересек адамға өмірге міне аяқ басқан кезде сол кезеңдерінде осы қалай жіктеліп келе жатыр бұл жерде бір анықтап алу керек нәрсе бар
екінші анықтап алу керек нәрсе міне бұл бала ерекше ыыы өзі арнайы өзінің типімен туған
әрбір адамның жеке психикалық типі бар
бұл баланың туған типі бойынша бұл баланы сіздер нақты өзінің ішкі дүниесіндегідей қылып түсіне алмасаңыздар оның өсу керек ортасын оған құрып бермейсіздер
ол бала шын мәнінде мынадай осындай қызғылттау келген ортада өсуге тиісті үйде сондай атмосфера болуға тиісті
бірақ оны баланың табиғатын түсінбегендіктен біз адамдар өзімізді түсінбегендіктен балаға басқаша ортаны құрып береміз
ол сондай сәл келіспейтін нәрсесін айтайын десе де оның бәрін айтқанын бәрбір ешкім тыңдамайды
соны істеуге мәжбүр деген осындай жағдайлар болды ма отбасында соның бәрін талқылауға бұл жерде таза ата анасы мен маманның көмегі керек
қараңыздар барлық адамның психикасын біз толық біле бермейміз
мен жаңа мына жерге келгенде біраз сөйлесіп отырып ы баланың жаңағы типін анықтауға маған сол нәрсе көмектесті мен өзіме қажетті ақпаратты алдым
ы сондықтан міндетті түрде бұл жерге дәрігерлердің жаңағы екі түрлі дәрігердің көмегі керек
ы психологтың көмегі бұл жерде ата анасымен жұмыста керек
баланың сауығып кетуі үшін балаға құратын отбасындағы орта баламен қарым қатынас өзгеру керек
сіздердің осы кезге дейінгі жасап жатқан қарым қатынастарыңыз бұл ауруды одан сайын асқындыруға әкеле жатыр
себебі сіздер оны әдейі жасап отырған жоқсыздар
сіздердің білетін білімдеріңіз бойынша баламен осылай қарым қатынас жасау керек басқаша ешқалай себебі бізбен де солай
бірақ қазіргі кезде ерекше балалар өмірге келеді
қазір басқа заман келді
бұрынғы тура біз сияқты балалар емес қазіргі балалар сәл өзгеше
олардың жан дүниесін басқа қырынан түсіну керек сол жақтар әкеледі
яғни ы отбасылық психологтың ы араласуы көмегі қажет дейсіз бе өте қажет иә
жалғастырайық біз димаш туралы ы инстаграм әлеуметтік желісі арқылы білдік ммм
анасына өлең оқып отырған әлгі бағдарламаның басында көретілген сюжеттегі ы видеоны көрген кезде ммм кез келген адамның жүрегі елжіреп кететіні анық әрине
димашты іздестірдік сол видео арқылы таптық қандай көмек қажет екенін сұрадық
ыыы қолдан келгенін жасауға уәде бердік
сонда ы бұл бейнені кім түсірді кім ы әлеуметтік желіге жүктеді деген сұрақ туындады
біз ыыы осылайша еріктілер тобымен таныс болдық
ыыы бүгін біздің бағдарламамызға жігіттер арнайы ыыы жезқазған қаласынан келіп отыр
м берік ардақ қош келдіңіздер ммм
алғашқы сұрақ қашан түсірілді бұл видео
осы апрель айының сегізі күні түсірілді ғой
сегізі күні түсірілді оны күні уже интернетке таратылды
сіз ы димаштың нағашы ағасы боласыз иә
мен нағашы ағасы боламын аха ал сіз
бұл менің жолдас достарым
жаңа нұрталап деген жігіт ы видеороликте сөйлеватқан нұрталап
ол жұмыстан келе алмай қалды қазір жұмысы иә жібермей қойды
сол нұрталап екеуміз барып ы жезқазғаннан шығып жетісі күні шықтық ыыы сол сегізі күні видеоролик жасатып
демек димаштың жағдайынан бұрыннан хабардарсыздар ғой
мен хабардармын ғой мен ағасы болғандықтан иә
осы уақытқа дейін нақты қандай әрекет жасалды
сол видеоны түсіргеннен кейін қазіргі нәтиже қандай
қазіргі нәтиже аллаға шүкір осы халыққа алғысымыз шексіз
инстаграмға оны күні салып таратқаннан бастап төрт күннің ішінде осындай төрт миллион ақша жиналды ғой халықтан
бәрекелді счетқа кәдімгідей қарапайым адамдар аударып жіберіп жатыр иә қарапайым адам мхм
енді иә ол туралы бағана сюжетте де айтылды ыыы қаражат жиналды деген
бірақ ыыы қаражатпен қандай ем жасау керектігін әзірше білмей отырсыз иә білмейміз
не ота қажет пе немесе басқа дәрілер қажет пе
дәрігер айтқандай алдын ала тексеру керек содан кейін барып белгілі болады дегеннен кейін біз ол ақшаны түрткеніміз жоқ шотымызда тұр
алдағы уақытта қандай жоспарларыңыз бар сіз айтсаңыз
алдағы уақытқа жоспар болғанда бірінші осы димаш бауырымыздың сауығып кеткенін бірінші орынға қойып отырмыз
әрі қарай енді шамамыз мүмкіндігіміз жеткенше көреміз
бұған дейін де бір осындай бауырымызға көмектескенбіз
иә бірнеше балаға көмектескендеріңізді білеміз
қазір бірінші орында димаш бауырымыз болып тұр қазір қазіргі таңда
бұл кісіні екі ай қасында боламыз ба үш ай қасында боламыз ба белгісіз болып тұр ғой дәл қазір
мысалы ыыы интервьюда айтып жатыр да ыыы мысалы шетелде екі есе үш есе бағамен жасалынады дейді де отаны ал бізде соның жартысы деп отыр
демек ол шетелде қымбат болыватса біздікі осымен жобалас болып қалатын шығар деген ой ғой
әлеуметтік желіден шетелдердің клиникасына кіріп қарағанда ол шетелге барудың қажеті жоқ деп отыр ота сегіз тоғыз миллиондай болып шықты да
сосын енді жартысы төрт миллион шығар деп жетіп қалатын жетіп қалатын шығар деген құр
бос қалта ақшасыз бармай иә түсінікті ниетпен
ы алдағы уақытта егер ыыы ол қаражат жетпей қалатын болса ы операция қажет болса әрі қарай да жұмыстарыңызды жалғастыра
халық жинайды ғой рахмет
димаш мінекей көріп отырсың ғой ағаларың болып дәрігерлер болып бүкіл ел болып барлығы барлығы сенімен бірге күресуде
алдағы уақытта да солай жалғасады деп сенемін
енді анда санда анаңа арнап өлең оқып тұрады екенсің
бір өлең оқып берсең қазір қиын болмаса
шеше сен бақыттысың жыламағын жай түсіп жатқанда да құламадың
тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаның сондықтан жыламағын жыламағын
тәңірім кеше көрсін кесірімді аспанға жазамын сенің есіміңді
ана сен бақыттысың тербете бер құла талдан иірген бесігіңді мұқағали мақатаев
эпилепсия туралы ең алғашқы деректер гиппократтың еңбектерінде қасиетті ауру деген атпен кездеседі екен
бұл дерт жас таңдамайды және ешкім одан жүз пайыз сақтандырылмаған
әлем әдебиетінен ойып тұрып орын алған қылмыс пен жаза шығармасының авторы достоевскийдің өзі осы диагнозбен өмір сүрген екен
демек эпилепсия үкім емес
хан болсақ та қара болсақ та дүйім жұрттан дара болсақ та ғалым болсақ та жарты әлемге мәлім болсақ та бәріміз пендеміз ғой

аман сау болыңыздар